Nuk mendoj që është etike me shku mi kolonizu planetet tjera. Nashta me shku mi vizitu për mi zgjanu njohuritë shkencore, po, se kshtu edhe diqysh tutna q'i njerzit prapë i kishin bo krejt gabimet që i kanë bo n'Tokë edhe i kishin damtu edhe planetet tjera qysh e kanë damtu Tokën.